افضل انه تكون عندي القدرة على اني اتحكم في عقول الاخرين عشان يعني نكون كلنا نفس مستوى التفكير وبالتالي المجتمعات البشرية تكون متكاتفة اكثر ونقدر نحقق السلام يعني على المستوى العالمي